Àmi nsè mà Idia áfèrè átidòt, nták ámsèkè mmà Idiá áfèrè átidòt because ásè nnèm mién. èti eti áfèrè átidót ádè nághà èsè sàngà ébòk ányè ádè ànà àkè <hesitation> ákóh ányè, ámákóh ámà áligwó àfó ágwám, ámá gwám ámá ádòng kè mkpò, àfò ájiòk, àmà jiòk àmà àfò átuk, álòng kè mkpò, ké basin átuk, àmà tuk, átuk. átuk. tuk. tuk. tuk àmà tuk nà ádè kè idòd ádè ágwó ànà ágwóngó mkpó nté, ágwó éfód, àfò bén ádàn ásin ányè tàk èfód ádé so àmà <hesitation> ásin ádán, ányè tàk éfód ádé àfò átuk, ámá tuk nà álung ákud kè átidót, ahn ké idòt ádè ágwó ámá áfò ábèn ádóng ké mkpó. ámá bén á dóng kè mkpó, ábén, ájiógh mmóng mmóng ikòng, ámájióg mmóng mmóng Ikóng ámá áfò dóng kè mkpò, ásin ádán ké ésiò átèm, ámá sin ádán kè ésiò átèm <hesitation> ámá nám, ámá jòhò àfò sin ínung ásin ákpòròkò ásin iyàk, ásin maggi. Ásin ntuén àtém, átém ényé átém ényé, átém ekpórókó ádé, átém átém átém né mmóng mmóng ikóng ádé ámà mém áfó ásin mmóng, ásin mfi, ásin àbén áti dót àdé àlóng n`ényong énám iwá ádé ámá, àyà kaa ikót áké wukó, ámà sói ámá áfó ábén áyóng ádi ufók ádi sóí àmà sói ámá áyá bén áká ntié engine áké tuk, ékétuk ànyé, éyètuk, émétuk imá ényimmé éményimme mà ébén édi, ébén ényóng édi ufók énédi kèng, ékèng, ékéng, ékéng, èkéng, èkéng, émékéng imá ébéné ésió ágámi étém ké édiók, ékàng, émékáng imà, étém mmóng, émètém mmóng ésin ésin ényé, ésin garri émésin garri àdi imà, né ésé sángá ébók áféré <hesitation> ébók áféré átidót énám garri ádédé.